لتثبيت قطع اساسية سواء كانت في جهاز الكتروني او الة يمكنك اتباع الخطوات. اولا التأكد من الادوات، اجمع الادوات المناسبة مسل مفكات البراغي او الشدادات وتأكد من ان لديك قطع غيار المطلوبة. ايقاف الطاقة، ازا كنت تتعامل مع جهاز كهربائي تأكد من فصله عن الكهرباء لضمن الامان. الازالة القديمة، ازا كانت هناك قطعة تحتاج او للازالة اولا قم بفك البراغي او المشابك. <hesitation> التسبيت استخدام البراغي او المشابك لاحكام التسبيت وتجنب الشد الزائد لتفادي <hesitation> تلف القطعة. <hesitation> اخيرا التشغيل والاختبار ازا كان الجهاز كهربائيا اعد توصيله بالطاقة وتحقق من ان القطعة تعمل كما ينبغي.